بالكويت، <hesitation> عندنا بعض العطلات الوطنية الرئيسية، مثل اليوم الوطني. يصادف خمسة وعشرين فبراير من كل سنة، وهو يوم الإحتفال بذكرى استقلال الكويت عن المملكة المتحدة، في عام ألف تسعومية واحد وستين. يوم- و <hesitation> يوم التحرير يصادف ستة وعشرين فبراير. وهو يوم ذكرى تحرير الكويت من الإحتلال العراقي، في عام ألف تسعومية واحد وتسعين. وبعض الأعياد الإسلامية، مثل عيد الفطر وعيد الأضحى.